Maka hamluman nam iyali malara'a, kalo sua paporitan kan sai nangka, amusi hulan imala luin, luin usala nima te musu, ihulan imala hisa, mala sare, mara langkuas, ihuwoi pang am baru ihulan baru ira'an, bara suan siang kala numa sukan abis me ina sankala sua nangka ruan oh a'u haen lahuwe peit <hesitation> mulama nang kalo hanlumana oh wosiama me'e atati lahuleng goreng balado, la hola sambal, kalo sua nangka ruan oh mulani-mulani me'e ihuhlan te imala sare, langkuas, mala aisa howoi manisa, huwe paputi, pamusina, ha mai lahulan baru iali tia a'i sua paporitam. Aa mulam siam kan tatai alan, tati i'an, lahul sambal nan oh mulama siam kan lalan, jadi minian saikan loh mulaman sinola su lasukan jadi a'u ahena oh lahowoi peit, <noise> haluman no makalo lahula goreng balado te, lara daging te, lara amalu te, tapa'amu. Mulama ngka kalo mosa ni mosa ia'am oh tau lala name, apa lagi sayu sua santan, maka sua santan maka nangka te, sa paku paku te bayam hasiam, kala ali pe'it pokalo soalele kilali koa. Jdi a'u wan sua suap paporitan sua nangka okeh jadi a'u hula lahula nagka, a'u hula luin. <noise> soi ihulan a'u angka lahuta ulun a'u mala hisa, a;u malas pokonya a'u mala ni bumbu-bumbu amai amai bisa la hulan <hesitation> lahulan so alamani ma lara'an ha popo rina baru lahain ainao saja mati mo mulai mulani me tampa koa muhunine soa nagka sou lahueoi pe'it, jadi kalo soalela kilahoin koa soa nangka lahouwit pe'it.